Kalau saya sukan yang memang saya suka itu sukan Um bola sepak lah. Um Permainan bola sepak itu antara yang Um saya paling suka sejak daripada di bangku sekolah lagi.

Teknologi dia ada faedah dan juga ada juga risiko nya teknologi ni kita boleh gunakan dalam pembelajaran, dalam perniagaan dalam apa apa aspek pekerjaan pun kita gunakan teknologi risiko nya pula mungkin terlalu canggih sehingga terdapat golongan yang susah untuk belajar dan ia juga oleh menyebabkan Um satu keburukan dia boleh mencipta fitnah atau cerita yang tidak benar.

Penggunaan teknologi ni tidak ber Um tidak berdasarkan pada peringkat umur sama ada yang muda atau yang tua sama saja.

Um Kalau di negara Malaysia ini Um kebimbangan kesihatan yang Um memang Um mendesak di negara Malaysia ialah Um kanser.

Ya sekolah menyo-sekolah di tempat saya menyokong pelbagai bahasa Um kerana satu budaya itu ada bangsanya, ada masyarakatnya, jadi masyarakat di sana pun pasti ada bahasa mereka sendiri mengikut bangsa.

"Warna langit yang biru itu adalah satu Um keaslian lah ataupun ""signature"". "

Jaman dulu-dulu Um peristiwa bersejarah di sekolah ni sebenarnya tidak banyak lah tapi yang paling bersejarah tu di mana Um kita datang ke sekolah Um dengan menggunakan Um berjalan kaki lah berbatu-batu jauh dia.

Kebanyakkan kanak-kanak dalam komuniti masyarakat Um saya di kampung Um permainan Um bermain Um layang-layang.

Um Dia antara sebabnya komuniti di tempat saya berpindah contohnya ke bandar ialah untuk mencari pekerjaan lah kerana kalau di kampung pun memang kurang pekerjaan itu di antara sebabnya lah.

Kalau pat berkawan ini sia kalau saya saya lagi suka Um kawan yang Um memahami Um situasi kit Um kita sendiri dan Um jujur Um macam begitu lah.

Sekarang ni iklim di tampat saya tinggal ialah musim penghujan.

Um Muzik kegemaran saya ialah muzik yang berbentuk Um irama rancak.

Pembayaran berubah di negara kamu sepanjang lima tahun yang lalu saya tidak Um berapa paham soalan ni pembayaran apa yang dimaksudkan.

Um Saya suka Um seni Um membuat pakaian membuat pakaian tradisional ini etnik Um saya sendirilah begitulah.

Ibu bapa ibu bapa perlu Um beru-berurusan dengan guru-gurulah sekiranya anak mereka Um ada masalah pembelajaran jadi selalu-selalu tanya dengan guru.

Harapan saya untuk masa depan sudah tentu lah negara kita teruntuk diri saya, saya mahu menjadi seorang yang bekerjaya ada karier pekerjaan yang bagus dan memiliki pendapatan yang tinggi lah.

Um Pertama sekali Um telipon bimbit yang diperkenalkan lebih sepuluh tahun yang lalu memanglah mengujakan dan perlu banyak mengajar cara menggunakan telipon yang pintar ini.

Tokoh sejarah atau lagenda terkenal daripada negara saya ialah Hang Tuah kalau di Sabah ini Um Mat Salleh bah Um.

Ya saya mengetahui secara asas tentang nama bintang dan buruj. Contoh nama buruj Um Leo, Scorpio, Um Taurus, ya saya mengetahuinya secara asas sajalah ilmu sains angkasa.

Program kebajikan yang kerajaan bagi Um adalah untuk membantu keper- Um program kebajikan masyarakat, Um untuk golongan ibu tunggal Um dan warga emas serta Um mereka yang kurang berkemampuan.

Saya kalau kerja rumah ni Um mungkin yang melibatkan pengiraanlah seperti Matematik saya akan sedikit kesusahanlah dalam menyelesaikan subjek tersebut.

Kalau bahasa yang mempelajari bahasa yang dituturkan ini Um saya rasa Um itu daripada kami sendiri lah, kalau di Sabah ini Um macam mana sebab bahasa melayu Sabah kami punya standard melayu Sabah lah.

Setakat ini program kebajikan yang dibina atau dibuat oleh kerajaan Um belum lagi kukuh jadi dia sentiasa berubah-rubah mungkin ada cara yang lebih sesuailah untuk kita buat nanti.

Um Di era yang maju melalui teknologi ini mimang kita perlu belajar lah Um terutama sekali Um internet Um komputer Um ini perlu untuk Um meningkatkan kehidupan seharian kerana jaman sekarang semua menggunakan kemudahan online.

Biasanya menjaga wanita yang mengandung terutama sekali menjaganya suamilah dan dibantu oleh ahli keluarga Um

Nah kalau ini banyak di Sabah kalau di tampat saya pun kalau di tampat-tampat tertentu ni Um telefon bimbit Um susah untuk mau menerima perkhidmatan lah masalah line Um tidak kuat lah.

Um Kisah bersejarah yang saya boleh pelajari di sekolah Um banyak Um kita dapat tau macam mana Um masyarakat kita dahulu Um Um Um hidup macam mana cara mereka mencari makan atau cara mana mereka menyusun kehidupan.

Ini masalah dia Um memerlukan Um modal dan tempat yang strategik.

Bagus bah Um bagus bah ini Um awan di tampat Um tinggal saya sekarang ini Um di atas itu tidak ada tumpuk-tumpuk awan hitam menandakan hujan tiada awan biru saja itu kita nampak.

Um Artis tempatan yang digemari, ramai. Di antaranya, adalah penyanyi-penyanyi lelaki Um macam Felix dan lain-lain lah.

Um Kalau secara formal saya suka pakai baju kurung Um kemudian kita pakai jubah untuk masa tertentu dan pakaian sukan apabila kita ada di padanglah.

Penggunaan teknologi yang buli disepadukan di sab di anu ni Um cara dia buli disepadukan dengan lebih baik dalam pendidikan ialah menggunakan Um aplikasi-aplikasi Um di dalam pembelajaran tu la dalam pembelajaran contohnya menggunakan Um menggunakan Um AI kemudian Um tuisyen online itu lah.

Kalau dari segi aspek sukan saya suka melihat bola sepak. Kalau macam contoh Um perayaan sukan seperti Olimpik, saya suka tengok sukan padang dan balapan lah.

Setakat ini penerimaan atau perubatan Um telefon bimbit di tempat di tempat saya lah di sini di Beaufort memang Um baik juga tapi ada masa-masa tertentu dia tidak baik mengikut Um keadaan keadaan yang cuaca mungkin di perlu ditambah baik lagi.

Um Ini ayam lah.

Selebriti atau pelakon kegemaran saya ialah pelakon daripada Eropah lah Dwayne - Brie Larson, Brie Larson.

<noise> Hobi seharian saya di masa lapang ialah mandi, Um berkelah di tepi laut Um.

<noise> Cuaca di tempat saya ini dia ada kemarau ada-ada musim hujan, ada-

Kalau temujanji dengan Doktor ini biasanya itu Doktor yang kasi tantu lah kalau kita mau pigi berubat di situ Um kemudian kalau dia suruh kita Um ada temujanji minggu depan lagi kah begitu itu Doktor yang kasi-kasi tau sama kita lah.

Iya di komuniti saya memang mempunyai jenis tarian lah atau muzik tradisional contoh nya kalau di tempat saya ni ada tarian bisaya, tarian dusun, tarian murut <laughs> dan dan lain lagi tapi yang yang ini di ubah suai cara moden tradisional.

<noise> Jenis binatang haiwan yang berbisa dalam komuniti kami yang biasanya <coughs> wujud ialah ular Tedung <noise> ataupun kubra.

"Saya suka percutian yang melibatkan aktiviti fizikal yang banyak contohnya Um ""Hiking"" lah kalau ia meningkatkan kesihatan pada masa yang sama juga Um kita boleh ""have fun"" berseronok. "

Ini pigi bejuging dan jaga makananlah.

Sebenarnya langit ni tidak berwarna biru cuma dia Um ada pantulan dengan cahaya matahari kalau saya tidak silap lah apa yang saya belajar ilmu sains angkasa ni.

Um Teknologi yang terkini sekarang selalu ialah melaui-melalui telefon bimbit.

Teknologi ini diharapkan Um untuk digunakan ini Um untuk memanfaatkan Um diri kitalah kepada perkara-perkara yang baguslah Um, kepada perkara-perkara yang boleh membantu kitalah. Kalau yang tidak bagus itu tida guna jugalah.

Dat detik paling be-be-besar masa menerima kelahiran anak lah ya lah kita mula-mula mendapat anak yang pertama tu lah Um masa tu yang sangat membanggakan kita sudah ada zuriat jadi bersyukurlah bersyukur sujud syukur pada Allah kerna memberikan kita zuriat dan ini sesuatu yang sangat istimewa sebab pada saya ini adalah kita punya kesinimbungan yang akan meneruskan generasi kita.

Hai percutian ini pigi pantai lah mengapa menenangkan fikiran ke tempat-tempat yang sunyi Um boleh menanangkan fikiran yang banyak yang telampau banyak bekerja untuk untuk yang bekerjalah.

<noise> Um <noise> Teknologi terkini ini melalui IT ini memang banyak kegunaan lah tapi banyak juga risikonya lah kalau salah guna.

Bank-bank memastikan yang kamu selamat <noise> bank akan Um satunya ada insurans lah kalau berlaku apa-apa ada insurans, PIDM.

Kalau yang ini percutian ini tidak juga lah Um yang dikatakan perjalanan ideal tetapi oramg bilang untuk kasi hibur-hibur hati sekali-sekali bawa keluarlah pigi sana Kundasang atau pun tingu tu Gunung Kinabalu lah.

Ini setiap hari, menyimak Um tugasan, menyimak Um apa Um hantar-hantaran daripada Um itu setiap hari <noise> Um lebih daripada 10 kali sehari.

Kalau di tempat saya ni cerita terkenal dalam budaya kami yang kami suka ialah Um masa perperangan Um melawan penjajah dulu Um masa masa Um Jepun dulu yang Um memerintah negeri Sabah dulu selama tiga tahun di Malaysia tu ialah beberapa orang tali barut Jepun itu akan melapor sekiranya ada orang-orang yang membantu orang-orang putih masa tu itu lah saya ingat tu cerita bapa saya.

Sikapnya yang baik dan amanah.

Um Sukan badminton bola sepak.

Um Bunga yang selalu nampak biasanya ialah seketika ini lah bunga buah-buahanlah seperti bunga durian bunga mang bunga rambutan bunga manggis.

Nah kalau ni setakat ini di siling-siling rumah itu banyak Um banyak itu tanam-tanam itu asam kasturi, itu limau manis, Um sayur-sayur kampung, Um timun, Um tida juga banyaklah tapi bulehlah.

Warna biru hitam Um putih.

Bagi saya pakaian yang saya suka pakai adalah yang selesa lah. Contohnya kalau pakaian untuk Um harian, kalau saya pergi ke pekan saya pakai s-[Um]seluar untuk yang 'simple' saja, panjang Um jadi itulah ikut-ikut-ikut kesesuaian lah seperti yang saya cakap awal-awal tadi.

Kalau filem yang paling suka Mat Kilau lah Um sebab ia satu kisah perjuangan Um ada satu lagi Mat Salleh sebenarnya Mat Salleh yang mempertahankan Sabah kalau rancangan TV suka tingu Um berita nasional lah kalau permainan suka main badmintonlah bermain badminton ni memang seronok lah sebab kita ialah anu apa ni Um kita mampu mendapat kepuasan dalam permainan tu kemudian kita dapat kesihatan lah.

Um Ada. Ada bagi mereka ya-[Um]-ma bagi orang yang umurnya tujuh puluh lapan puluh tahun. Yang tidak boleh menggunakan telepon bimbit yang canggih dia gunakan telepon yang biasa. Macam remaja dia gunakan telepon yang canggih, Um itu biasa dia.

Kalau ini banyak Um makanan yang Um tidak menyihatkan, kadang-kadang kalau anak-anak itu Um suka makan itu kerupuk-kerupuk Um itu tidak baguslah untuk kesihatanlah sabab dia punya pewarna itu banyak menggunakan kimia orang bilang.

"Pada zaman sekarang ini, memang teknologi ""IT"" yang tinggi ini ada juga orang membayar secara ""online"" tapi bagi orang yang tidak tahu menggunakannya nasi-masih juga menggunakan pembayaran secara tunai."

Jogging saja.

Ya dulu ya, matematik lah. Matikmatik bah, susah bah matematik ni.

Untuk sekarang saya selaku bekas pelajar cara yang sekarang sudah pun cukup baik menggunakan teknologi dalam pendidikan sepertinya wujudnya ChatGPT Um kita boleh tanya contoh ada sesuatu yang kita tidak faham kita boleh minta ChatGPT untuk Um terangkan.

Saya tidak suka berenang sebab saya tidak pandai berenang, saya jauh dari kawasan yang boleh berenang.

Biasanya yang menjaga adalah mama mertua lah atau pun mama sendiri lah mama isteri lah.

Jenis haiwan yang biasa di dalam komuniti saya di Kerukan tu kerbau, monyet, ular, Um kalau yang selalu dijumpa kerbau, monyet, Um kerbau, monyet memang ada di jalanan, kalau di rumah-rumah kucing Um.

Ada Um kalau di kalau memang etnik besar ini dia memang ada tarian tradisional dia Um orang bilang tarian Um Lilliput sama anak kuda itu dan kalau muzik itu yang paling famous itu lah bah itu yang begandang itu.

Nah Ini kita pigi saja di kedai telefon minta reload minta isi dorang Um.

Perasaan saya kalau <laughs> Um berenang ni memang Um bagus, perasaan saya sangat bagus sebab kalau kita berenang Um selain badan kita rasa nyaman tetapi kita pun akan membiasa kita sebagai senaman, latihan kita, pergerakan kita macam mana dalam air.

Tidak, tidak pandai

Um Dalam bidang kreatif atau perhiasan ini yang saya boleh seperti frame-frame gambar gantung dan lain-lain lah.

Saya istilah dia saya bukan juga melawat tu pawagam saya selalu datang pawagam kalau ada wayang-wayang yang menarik saya akan pegi sana lah wayang-wayang saya minat saya akan pergi ke pawagam.

yang paling selalu guna teknologi kerja lah bekerja memang sentiasa setiap hari membuat surat kemudian Um edit mengedit gambar mengedit video Um.

Hidup sentiasa tenang, ceria dan gembira sentiasa mengingat Um dapat melakukan ibadah dengan sempurna.

Kalau kawan-kawan yang Um kadang-kadang Um dia suka gugup ini Um terutama kalau Um kana suruh becakap di atas pentas itu kana yakin sama diri saja lah Um orang bilang kalau diorang orang lain itu buli kenapa kita tidak pula tidak buli Um jadi Um mantain saja lah kasi mantap.

Um Yang paling terkenal ya di anu lah di bandarlah di bandar di KK banyaknya peguam ni ada di KK jadi di KK lah mencari dorang di KK.

Sekolah di kawasan saya boleh dikatakan maju juga lah boleh dikatakan maju Um fasiliti lengkap, cantik sekolahnya.

Tempat sejarah legenda banyak Um Pa' Musa, Um Um kalau yang-yang baru, yang lama yang-yang Um zaman dahulu Um Hang Tuah, Um itu

Kalau di negara saya untuk memulakan perniagaan ini bukan lah perkara mudah sebab apa yang saya lihat kalau kita mau buat perniagaan ini tergesa-gesa biasanya akan Um kita akan tidak maju tetapi sebaiknya biasanya orang akan diberi kursus yang lebih Um yang lebih mantap baru mereka memulakan perniagaan.

Apabila kita berjaya menghasilkan sesuatu atau pun berjaya menerima sesuatu disebabkan kejayaan seperti con-contohnya kita belajar dan mendapatkan ijazah itu adalah yang mengembira membanggakan.

"Um Apa yang kamu lakukan untuk menandakan hari lahir kamu wah hari lahir buat ""marking"" di anu lah ""marking"" di dalam ""date"" saja lah itu saja lah."

<noise> Saya suka pakai pakaian yang kain yang berjenis mikro fiber Um dia dia lebih sebab saya jenis yang suka senang berpeluh jadi Um pakaian-pakaian macam ni bila saya berpeluh dia apa menyerap peluh lah.

Nah ini, ini faktor yang penting ini Um pegawai-pegawai yang dipilih tu di komuniti tu kalau boleh memang tunai lah tanggungjawab sebab durang sudah dipilih menjadi pegawai, jadi ketua, jadi kena tunjuk contoh dan tauladan yang baik lah, kena bekerja.